Comme pe-i ristoranti, preferiscio vedde un clascico, ma questo o va anche pe-i romanzi, pe-a semplice raxon che se unn'òpera d'arte a l'é diventâ un clascico, unna raxon a gh'é e no m'impòrta che o linguaggio o segge vegio, fasso o sfòrso.